Mebɛpɛ dɛ mo nko menye mo dͻfo botu kwan akɛhyɛ beebi kyɛn dɛ menye m'anyɛnkofo bͻkͻ siantsir nye dɛ, wo dͻfo wͻ wo nkyɛn a, ͻma wo ahomka ara yie na ͻma ͻdͻ a ͻwͻ hom ntamu no so ͻda edzi, hͻn enyi bɛgye na dɛm adze no ͻbɛyɛ nkae dɛ wͻ hͻn abrabͻ mu dɛm ntsi menye mo dͻfo bͻkͻ akɛhyɛ beebi na yɛagye hɛn enyiwa kyɛn dɛ menye m'anyɛnkofo bͻkͻ.